A izy io ndrekany an fitaovana ampiasain'olona izy io a. Mbarakôa izahavana raha am farany zegny bitika si dia itany. Na dia bitika amin'ny tsy tazagna i maso aza dia ita avy amin'ny alalan'ny fitaovana ampiasaina io. Dia izy io a fitôvana fitôvana ampiasainjareo aminanjy io kara raha mangarahara zegny dia tonga dia hita.